Buéno̱ rí náa̱ꞌ naŋawúnꞌ chímba̱a̱ jún, o̱ chímba̱a̱ nichithúún xkuíyá, o̱ nithúún chímba̱a̱ jma̱a a̱jua̱nꞌ o̱o̱ ñúúꞌ má nithúún jma̱a rá, rí na̱ni̱ ikhúún po na̱jña̱a̱la rúꞌ, na̱ña̱a̱la eꞌdi ríꞌkhui̱, wámbóꞌ ne̱jña̱a̱la ikhaa rá, a̱ꞌkhui̱ rí na̱xnu̱u̱ ríꞌkhui̱ xkui̱ rá, na̱xnu̱u̱, rígá mbá iná mangaa rí nambáyuu ríꞌkhui̱, mbá iná, ikhaa iyooꞌ iná ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ú mu rí rígá ja rá, i̱ndóó mú rí nda̱ꞌ rá, na̱xnu̱u̱ alkól xúꞌkhui̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ i̱gíꞌmuu náa̱ꞌ niŋawúnꞌ xkui̱ rá po xúꞌkhui̱ jayuuꞌ múú.